A va´a kantatu´utí jenouatí yua kuu lu kasati nuní koma, kantaátí yu´utí jena´atí te luu kasatii jenouatí kou tuo kajinio noo teou katu. Sou konte choun chi luu kasatiti nu minikate tauetotí keatou nitipíi jenouatí kara keatoutt pitou tuo jintou noun tú kaatí chi na su, naa su jinio diomatí jena´atí.